Mandeha fiara fitateram-bahoaka no tiako kokoa satria amin'iny zaho dia afaka misafidy izay toerana tiako hipetrarana, ary koa mba mifangarongaro amin' ny olona maro samihafa aho, fa raha ny fiarako manokana dia tsy maintsy izao no hitondra azy.